Fanka kam waylitoto to waylitake henndu ngonndu ɗonɗum sey ɗum mooɓta-ndu, fanka ɗum ɗum mooɓtay henndu sey ɗum farna-ndu to ɗum yiɗi, ɗum farna-ndu to ɗum huccitii.